Naurawol yornugo gaasa hore, to goddo sofni gaasa hore mako ko debbo ko gorko, sai heba na'urawol yornugo gaasa hauta dum be hite lantarki, dum wulan dai-dai no goddo watata hore mako ha nder mai, sai goddo joda wata hore mako bedo nastina hore nder mai sai yorna gasa to be hauri be lantarki. gaasa yora masin voda lammata, hacchata.